قيس مقدار الرز اللي تحتاجه. مثلا كوب و غسله زين واحطه بمصفى نجيب قدر كبير، حط فيه كوب ونص ماء، مع ملعقتين اصغار من ال- من الملح. واي بهارات تفضلها، خلها يغلي وبعدين اضف الرز، خلها يغلي شوي مع الموية، بعدين قلل النار لاقل درجة وخليه ينضج على راحته